هحب ان انا اتعلم الألماني لأن هو لغة جميلة بحب اسمعها وبحب اتكلم بيها وليا اصحاب ألمانيين بتواصل معاهم دايما ونفسي ازور البلاد اللي بتتكلم الماني زي ألمانيا والنمسا ولوكسمبورج وبلاد تانية كتير ونفسي اكمل تعليمي هناك واخد الماجستير هناك والدكتوراه.